أحب العب كرة الجدم وفلعلاً- أجيدها واتقنها, من أيام الطفولة وأنا ألعب مع الربع في الحي, كنت دائماً أمارسها في المدرسة, أحب أتحرك في الملعب واستمتع باللعب, كفريق, أفضل مركز لي هو مهاجم, لان يعطيني فرصة أسدد اهداف, وأساعد فريقي بالفوز, أشعر إن كرة الجدم تجمع بين المتعة واللياقة, وتخليني فافرغ طاجتي.